نحن في السودان بالنسبه اللحمه عندنا طريقه واحده بنحفظ بيها اللحمه و هى اننا نعملها شرموط ،هى انك تقطعا حبال طويله وترشهاها بي حبه ملح و حبه دقيق و تخليها لحدي ما تنشف ،خمسه او سته يوم كده بتكون جهزت بعد كده ممكن تلمها في ناس بيحتفظو بيها كده و في ناس يدقوها في الفندك و يلموها في علبه ده بالنسبه للحمه، لكين السمك عندو تلاته طرق عندنا في السودان بيتعمل منه كجيك و الفسيخ و التركين و في ناس يسمو التركين ملوحه وهي طبعا حاجه واحده لكن كل الناس عندهم اسم للحاجه